ودي أزور أيسلندا لأن المناظر الطبيعية هناك تبهر. أحب الأجواء الباردة والمياه الساخنة والشلالات خصوصا منظر شفق القطبي. كمان أسمع إن في نشاطات ممتعة مثل ركوب الدراجات في الطبيعة ومشاهدة الحيتان أعتقد إني راح استمتع بتجربة فريدة من نوعها. أحب اكتشف ثقافة جديدة هناك ها المكان يحمسني كثير.